My first memory when I wor small, I used to like fishing, going with the women, we go- most especially in february, at dah time nah sun shinning, dey river dem start getting dry. Go with ley women I cut stick the dry one the raw one the leaf collect it then we block ley water way, no water flowing down no water <hesitation> getting in where we covered then from there we geh bucket, then we start dipping ley water from ley main area where we circle, then we start sending the water out on shore. The fish neh will leave in small water then we carry ley net under them we collect those fishes and things dem and bring them in town. I used to really really like dah, then when february passed, march april, may, by ley time we geh in april nah <hesitation> then rain start falling heavy, then june, heavy, all ley water dem ley river high, yeah, from there nah we can look for ley worm. We used to go Right on ley road and thing dem going on ley farm road you will see the worm pupu dem, ley wet wet one we put cutlass under it worm will be under it we collect all ley worm we used to call it bail, then we put it on our hook we got go to ley river, catfish say come see me, buga say come see me when ley water full, by ley time you jeh put ley hook you jeh send ley hook they on it, collect enough bring them for my ma to cook. I really used to like dah one.